Agnisany maro be si karazagna dihy mihetsika, de Io an mifagnaraka amle foko arakarakan'le foko misy zany misy karazagna dihy aby sy ohatra zô hoe basesa an, de batrelaka an, kahoitry an, kilalaka an.